A wa tɔŋ nii, nii mɛnu ai guu ai guu kɛ liya liya liya a beenya kɛndɛ feyɛ kɛnunu la. Kɛndɛ feyɛ bɔɔ nu bɛ, anu pɛɛ anu bɛ fulo fulo, kɛ ŋgaee, ndɔ niiɛ a bɛ fulo, a beenya kɛ ŋgaee, ndɔ niiɛ a bɛ fulo a beeya kɛndɛ feyɛ kɛnunu la, bɛimaa, ŋ ma fiyaɔ kɛndɛ fen nu gbi nu sɔ. Kɛmu ŋaa sɔ ŋa kemu nu sɔ. A nu tɛ. A nu buunu tɛ. Na kemu nu sɔ. niiɛ waegee mu ŋnaa sɔ kɛ a bɛ fulo fulo a beeya a kɛnunu la. maa fɔ a mande nubee nuooo. a mande nu bɛ nu. kɛ ŋgaegee ŋna kɛmu sɔ bɛimaa ma woo mɔ nu anui toa fɔ kɛ ŋ ndɔ kɛndɛ feŋe mu a bɛ fula a beeya bɔɛ nu gbi la a wa tɔŋ niiɛ, kɛ ndɔ kemu nu ŋnaa nu sɔ anu tɛmaa, niiɛ mu ai bee kɛ fulo fulo fulo a beeya a bɔɛ kɛ nu mula. A mu mui jea lɔ mu lɔ kɛndɛ feŋ munu kɛ anui bee kɛ lɛɛ-ɛɛ anda tilee taayɛna i wae lɔ anu bɔ taana kan mu, anu bee keyaa nu, kɛ i ma ka bihia anui taana wa bɛɛ anui kenu fa. anu bɛ taana kan mu. anu keya nu fa. anu bɛ kɛ lɛɛɛ, anui beeya kɛ lɛɛɛ. kɛndɛ feg bihi nu nu wa tɔn. keelee, a fɛla kewuyɛ. yaa nu fɛɛe taayɛna i lɔ kɛ mɛa nunu waegee. anui taana kan mu, anu bee kenaa wɛɛ nu. kɛ i ma kaa bihi la. anui taana wa bɛɛ pen i to taa i bɛ taana kan mu i bɛ taana kanmu yaa jɛɛlee t beeya fɛɛya lɔ kan bihi i tiya a kpaonaa i beeya fɛɛya. i yaa fɔa ooo. ŋgee ndɔ kɛ kendɛ feŋ mɛɛ kɛɛ mbɛ taana mbɛ jɛɛ mbɛa taa kan mɛɛ kɛndɛ feŋ mande nu bɛɛ anui bee kɛ lɛɛɛ. anui bee kɛ lɛɛɛ kɛ ŋgae ngee ŋna kɛmu nu sɔ anua nu mɛnu kɛ ŋnaa nu tɔɔ kee i ye.